افضل السفر بالسيارة على السفر بالقطار لان السفر بالسيارة يعطي لك الفرصة لتتوقف اينما تريد و سرعة السيارة هي اكثر مقارنة مع القطار و الدراجة كنا انك عندما تسافر بالسيارة يمكن أن تتوقف لتغسل يمكن أن تتوقف لتأكل و يمكن أن تتوقف لتستريح، كما انك لا تقلق ان يكون هناك مشكل في السيارة و اذا كان هناك مشكل يمكن أن تعالجه مع اشخاص اخرين او بنفسك، بالتالي السيارة هي الأفصل السفر.